Ndeya'á ndande ya'á yonguu ndeya'á nrivi ndeya'á <hesitation> tikon ndeya'á tí ajo ndeya'á morrongo ya'á morrongo ndeya'á <hesitation> cuchi ndeya'á chón ndeya'á. <hesitation>